हाँ आज मेरा मन मा जु ची भोत साड़ी बात चनी कभी-कभी वोंदु ची कि मैं अपरे ख़यालु मतलब मा ख्वे जांदू अर मेते उबार शांति चैंडी रैंदी अर यु चीज़ मैं अपरा घोर वाउ दे अपरा दोस्तु दे भी डिसकस नि कोर सकदु किलेकी खली उ परेशान वे जोला।